नम्बर दुई कि बारेम सोचतपेति मोके सहकार्य, साझेदारी और सन्तुलनकि भावना आत हए । जा नम्बर प्रायः मिलके काम करन, एक दुसरेसँग समन्वय करके अग्गु बढनिया महत्वके जनात हए । नम्बर दुई दुने पक्षन्कि बीचकि समझदारी और सहमति निर्माण करनकि प्रतिक फिर हए । जा मित्रता, जोडी और युगल सम्बन्धन्कि प्रतिक हए, जोमे एक दुसरेसँग सहयोग और समर्थन महत्वपूर्ण होत हए । दिमागमे सन्तुलन, शान्ति और सह–अस्तित्वकि विचार आत हएँ और जा नम्बर जीवनकि समग्र दृष्टिकोणके पूर्ण बनानके ताहिँ सामूहिक प्रयास और सहकार्यन्के महत्वन्के जोड देत हए ।